عشان تكتب رسالة شكر <hesitation> لطيفة أول شي إبدأ بتوجيه الشكر بشكل مباشر مثل أشكرك من جلبي على بعدها وضح السبب اللي خلاك ممتن أو سعيد خلي الرسالة بسيطة وإبدأ <hesitation> وإبتعد عن المبالغة ،أخيرا إختم الرسالة بكلمات طيبة مثل أتمنى لك لك التوفيق أو أنا ممتن جدا لهذا المعروف.